د فلز د کشف اله داسي الیکترو میکناطسی جوړښت لري چې د هغه په واسطه په مځکه او یا هم نورو شیانو کي د فلزاتو موجودیت ثابتوي. د مثال په توګه په امنیتي چیک پانټونو کې لکه په هوايي میدانونو کې دا آله په پراخه کچه کاریږي، تر څو د وسلو او نورو موزیرو وسلو د انتقال مخه ونیول سي. د خپلو سینسرو په واسطه دا کار تر سره کوي.